घर के झाल साफ करेल पहिला कथी करे के परी घर के झाल साफ करेला पहिला ओकर निमन से साफ कपड़ा से झारा पहिला ओकर जहर जताना झोला ऑयल । लगल बा न झाला के साइड मे सीसा मे सब कसियों ओकर मज़ा से पोष तब पोष पास के तब उ फ्रेश होजाईई तब उ के बाद पनि लेवाब तब मज़ा से जॉन जॉन ठाऊ फ्रेश करले बारी न । उजान मज़ा साफ करेले बारी उजान मज़ा से धोया तब धोके पनि से मज़ा से उजाना पूरा क्लीन होजई साफ होजई त एउटा सुखाल कपड़ा लेयके तब ओकर फेन से । उ सीसा झाल के पोष तब ओकर पोष देम त अपने क्लीन होजई आ टंक कलर झरल रही त करू तेल लेयके तनक ओकर करू तेल कपड़ा मे भिजाके तब तनक । करू तेल लगड़ें त अपने तालके लागि साफ नया देखेलगी झलवाल अपने पूरा फर्श होजई उ तरीका से फर्श कर्म त झाल पूरा आछ रही टंक निमनो देखाई मज़ा से ।